أنا عادة نوصل شويا روطار لأن دايما نقول عندي الوقت عندي الوقت بصح مبعد نلقا الـ الوقت بالخف يفوت و لا تصرالي حاجة و تخليني ما نوصلش في الوقت.